Yaa me̱cce̱ o̱ kwange ni̱bi̱ lamshi mṵ yang yaa me̱cco yamba yang nyṵwo̱ bi̱li̱ng na mṵ nṵbṵ kṵ yim diin e̱ yang yim yang nyṵwo̱ li̱mal yim na mṵ e̱, na di̱ye̱n mṵ ye̱ mṵ so̱ mṵ FuroFak a lamba kamshi̱n bwi̱r- bwi̱r FiFi mu Ni̱bi̱ ma mbi̱li̱ngni̱ng, ni̱bi̱ ma myṵwo̱ li̱mal mo̱ yamba ma nyṵwo̱ limal mo̱ yamba ma mbi̱li̱ngni̱ng, na di̱ye̱n yaa me̱cce̱l mo̱ kwangshin di̱, ka mu nsha bu ke̱e̱di̱ di̱ nṵbṵ ku yim di̱n ne nu̱bu̱ ku yim a burka lo̱ war e̱ shii yang cere yang ye̱r ke̱l mo̱ yang ye̱rshi̱ na ni̱bi̱ so̱ dṵro̱ ko̱ kṵ kuwo shi o̱ nyi̱m- nyi̱m yim na ni̱bi̱ nyi̱m- nyi̱m yim na ni̱bi̱ wani wani̱ wum nukun ne̱ she̱ na ni̱bi̱, wani̱ yaa me̱cce̱ o̱ kwange̱, diyen na le̱bdi̱r mo̱ bwir bwir di̱ ka ntee mṵ maashi e̱ di̱ ni̱bi̱ ma mbi̱li̱ng ni̱ng ni̱bi̱ yang kuwo ke̱l mo̱ ka nte̱e̱ mṵ maashi manke̱ na dṵro̱ yang yo̱o̱ti̱ ki̱l mo̱ nunge so̱ ko̱nṵng dṵro̱ko ndṵro̱ kwange̱ attin ni̱bi̱ di̱kan kwandi kiyekel mo di̱kan yo̱o̱n kab di̱yan ni̱bi̱ kaashi ntṵṵ aloo ya bo̱o̱re kṵ yaatin ya dakṵmo̱ dakme̱ Fo̱no̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ di̱ ndi̱b kaake̱l tṵṵ a lo̱o̱ ni̱bi̱ saa bṵti̱ kaashi ndi̱re̱. yootikel mo yaati̱kel mo̱ bwe̱ndṵ ni̱bi̱ nyṵwo̱m tṵṵ bwi̱i̱r ulu mṵ maashie̱, ni̱bi̱ yang muli̱i̱ ye̱shi̱ so̱ dṵro̱ ko̱ ndṵro̱ bwii̱r atti̱n kar ni̱bi̱ di̱ nkiye a kam ne̱ yim ne̱ mo̱ tṵṵ nyo̱k nai̱ a kamshi̱n e̱ mmaake̱l tṵṵ bwii̱r na yaa me̱cce̱l mo̱ nkwang bṵ kwang de̱ di̱, mangke̱ na li̱ma ni̱bi̱ yang nyo̱shi̱ a bṵlle̱ mo̱ na bṵne̱ she̱ mṵ ncero fere mṵ bi̱yo̱shi di̱, ni̱bi̱ yang ye̱rkel mo̱ so̱ ko̱ro̱ dṵro̱ wo̱ro̱ bi̱yoshi̱ kṵ nyacci̱ ke̱e̱di̱ woro ka na mṵ mFang to̱lo̱nge̱ mwan dolbṵ yim kwangshin mṵ yo̱o̱ ke̱e̱di a le̱bdi̱r re mo̱ di̱ kaa tṵṵ ncero de nyiyel mo̱ taa mṵ mfang saa kedi na tṵṵ mwan nyi̱mde̱ na tṵṵ mwan nyi̱mbṵ e̱ mṵ so̱ nyi̱m saake̱l ke̱e̱di̱ yaa mṵ ti̱ye̱r ke̱e̱di̱ na tṵṵ kwange̱ na tṵṵ bwi̱i̱r di̱ fo̱o̱r ke̱e̱shi̱ ni̱bi̱ yang yo̱o̱kel kab, ka di̱ mbi̱yo̱shi̱ di̱ dang ni̱bi̱l nye̱ maake̱l yim wṵ kwange̱ yim wṵ li̱mbi̱r na di̱ye̱n mṵ kumyo mṵ nkun mṵ mFang to̱lo̱nge̱ mṵ mFang to̱llṵngke̱l Fiye mṵ nyi̱m bṵ yim wṵ li̱mbi̱r mu nyi̱m bṵ yim kwangshi̱n na kakkṵm di̱, ni̱bi̱ yang bo̱kke̱l sṵṵ be̱e̱ kumyo wo̱ro̱ yaata dur tan so̱ yaa nye̱ yang kwaaki̱ nyiye she̱ a dur tan sabṵti sabyang nyiye she̱ kaa tṵṵm dooshi na di̱ nkṵṵra to̱llṵngke̱l ke̱e̱di̱ di̱ mangke̱ yang a saashi̱ atti̱n wṵre̱ ni̱bi̱ di̱ nkwaaki̱ nyiye a dur tan Fo̱no̱ dṵkṵm yaa me̱cce̱ wo̱ro̱ ki̱di̱ng mangke̱ ni̱bi̱ yaake̱l me̱cce̱ tukkun ke̱l bṵtti̱n maake̱l to̱lo̱nge̱ kuwoshi so̱ ntuṵ yang yi̱karke̱l shiye <hesitation> ntṵṵ yang wur kel loo nṵba maa nye̱ so tolonge̱ wurshin nloo, tolonge̱ be̱e̱to shi̱ nyim kṵṵm- kṵṵm, tolonge̱ mangke̱ yi̱kar yim li̱mbi̱r, na mṵ nyi na tolonge̱ na ke̱e̱di̱ bwi̱r- bwi̱r di̱, yaa me̱cce̱l di̱ ntongla mṵ ma yaa me̱cce̱ kwangshi̱n dor a dur nunde wṵ ni̱bi̱ yang nyo li̱mal mo wṵ ni̱bi̱ yang ye̱shi̱ so kaa ne̱ dṵro ko ndṵro kwange̱, ni̱bi̱ bi̱li̱ngni̱ng ni̱bi̱ bi̱yo a bṵlle̱ mo dooshi na bi̱ yaa me̱cce̱ mo bwi̱r- bwi̱r di̱ ni̱bi̱ kar yang sakke̱l mo, na yim ne̱ mo kwangshi̱n yim ne mo li̱mli̱m na ni̱bi̱ di̱ ni̱bi̱ yang bi̱yoko nai̱ a bṵlle̱ mo atti̱n yim ne̱ mo limlim na ni̱bi̱, mṵ yang kuwoke ni̱bi̱ bṵne̱ ka ntee nFaan de̱ di̱, nibi yang yakko, nib yang yakko ni̱bi̱ yang yakko be̱ yang tuum a bṵlle̱ mo kana nte̱e̱ bṵnṵm ne̱ mo di mṵ yang kuwo nibi shi̱b yang yuukel mo bṵnṵm ne̱ mo atti̱n yim ne̱ mo kwangshi̱n mu̱ tanka kwe̱nshi̱ mṵsho mṵ kwe̱n nyi̱ne̱ ni ku maake̱l me̱ shir nyi̱ o ai yim wṵ mṵ yim kwangshi̱n na mbi̱ ai yim wṵ mṵ yi li̱m li̱m na ni̱bi̱ di̱shi̱ tṵṵ bi̱yoti̱ke̱l ni̱bi̱ a bṵlle̱ mo, na yim ne mo bwi̱r bwi̱r di̱ mandi̱ dṵro yang bi̱yoko nem- nem na mṵ bṵne̱ ka bwe̱di̱ di̱shi̱ tṵṵ ni̱bi̱ taar she̱, na di̱ye̱n bwe̱di̱ di̱ nFaan di̱ ma mṵ kuwo ni̱bi̱ a bṵlle̱ mo, na yim ne̱ mo li̱mli̱m na ni̱bi̱ mu yang koshi, nibi yang yakko, yang yakko a bṵlle̱ mo yang biyoko atti̱n yim ne̱ mo li̱mli̱m na ni̱bi̱, ka na di̱ye̱n booro bṵti̱ nFaan de̱ di̱ Na yim ne mo̱ kwangshi̱n na ni̱bi̱, yim ne mo̱ li̱mlim na mbi̱ ni̱bi̱ yang bi̱yo̱ko̱ bṵlle̱ nu kai bu̱ne sheka ki̱nal yindi̱ mau nyim ma kodu mun nyankitin kinale yin ko̱ a kaa ki̱na ni̱bi̱ yakki̱n nyi̱ye̱ke̱l mo̱ diin rab biraab atti̱n yim ne̱ mo̱. na ni̱bi̱ dikan lim ni̱bi̱ di̱ nyo li̱mal yim ne mo̱. ni̱bi̱ we̱ nyokel li̱mal ni̱bi̱ yang bi̱yo̱ko̱ sang ne mo̱ yang yi̱karke̱l mo̱ a bo̱o̱ro̱ bo̱ti̱ ni̱bi̱ we̱ bṵlle̱ mo̱ a bidi ni̱bi̱ we̱ bṵlle̱ mo̱, a bwe̱di̱ ni̱bi̱ we̱ bṵlle̱ mo̱ ka nte̱e̱ nFaan de̱ di̱ ni̱bi̱ we̱ bṵlle̱ mo̱ atti̱n ni̱bi̱ de̱kan kiye yaa me̱cce̱l mo̱ di̱kan kwang na ni̱bi̱ di̱shi tṵṵ sa ni̱bi̱ yang dinga yakko̱ a bṵlle̱ mo̱ biyo̱ko̱ bṵlle̱ mo̱ atti̱n yim ne̱ di̱ nkwang na ni̱bi̱ to yim wṵ li̱mbi̱r di̱shi̱ yim wṵ ke̱kke̱de̱k na ni̱bi̱ ka a nbṵrka wo̱ ka a nwo̱ balla, ka a nlo̱o̱ salla kaa nlo̱o̱ riiti di̱ ka a nlo̱o̱ nyanne̱ mṵ sṵngshe di̱ ka bwe̱ndṵ mṵ mFaam dure mo̱ yi kwangshin na sṵṵ nṵbṵ di̱ yi kekke̱de̱k mṵ yang nyo̱ke̱l li̱ma, ni̱bi̱ wṵ mṵ yim war e̱ ka a nlo̱o̱ nyanne di shi ma yang to̱o̱ke̱l me̱ na diyen mu mlamshi ni̱bi̱ to̱o̱n di̱ anya yi kwangshin ke yi li̱mli̱m na ni̱bi̱ di̱ nko, ni̱bi̱ yang to̱o̱ke̱l mo̱ ka nbwe̱nne̱ mṵ yang e̱ di, mṵ yang nyo̱shi̱ ni̱bi̱ yang wurung, nyalal mo̱ mṵ yang nyo̱shi ni̱bi̱ we kiye ke̱e̱di̱ a dure mo̱ atti̱n yim ne mo di̱ nkwang na ni̱bi̱ yim ne̱ mo̱ di̱ nli̱m na ni̱bi̱ mṵ yang yaa me̱cce̱ kwangshi̱n ni̱bi̱ we̱ nyo̱ li̱mal mo̱ Mṵ we̱ nyṵwo̱ limal yaa me̱cce̱l mo̱ na yim she kuma di̱n mbwi̱i̱r di̱ to mṵ di̱kan bwi̱i̱r dure mo̱ ka na nte̱e̱ faan de̱ di̱ nyo̱ di̱shi̱n ka na mbwe̱di di̱ nyo̱ di̱shi̱n kana bo̱o̱ro̱ bṵti̱ di̱ ma nshuu yirumbu le̱ mo̱ wṵ a̱ bṵlle mo̱ de shii yang bi̱yo̱ko̱ ne̱m- ne̱m na mṵ be̱e̱ yi̱karmi̱n ko tunum na kuma yaa me̱cce̱ mo̱ di̱ nli̱m na ni̱bi̱ di̱ mi̱ ye̱de̱ kaa nfe̱ di̱ ni̱bi̱ yang yakko̱, yang yakko̱ dure mo̱ ba yang yi̱karke̱l mo̱, ma mṵ nyi̱m ko̱dṵ ma ni̱bi̱ mmaanum yi̱karki̱n o̱ mwan nyi̱mbṵ e̱, yi̱m wu li̱mbi̱r kwangshi̱n di̱shi̱ tṵṵ sa daa a kam ne̱ fi̱m ne̱ mi̱ nyooti̱n mi̱ so̱ mi̱ yang yim ke̱kke̱de̱k na kadi̱we̱ di̱, mi̱ yang yim ke̱kke̱de̱k na kadi̱we̱ di̱ mi̱ nlamshi yim ne̱me̱ ni̱bi̱ be̱yo̱ bṵlle̱ me̱, mi̱nlambu ni̱bi̱ sayye̱ le̱bdi̱r wṵ tṵtṵṵr e̱ nyo̱ nṵba maa so̱ nang badingka bwandu ni̱bi̱ sakke̱le̱ ni̱bi̱ she̱ lambṵ yim war na le̱bdi̱r ne̱ yṵtṵtṵ le̱bdi̱r re̱ mo̱ kwangshi̱n di̱ mṵ yang ni̱bi̱ yang bi̱yo̱ko̱ a bṵlle̱ mo̱ mu yang yaa me̱cce̱ kwangshi̱n